حيواني المفضل هو الحوت والحصان <hesitation> اااء بحب الحوت عشان هو ب-بيتجول في المحيطات برحته والحصان عشان شخصيته والاسد عشان شخصيته